कागज हर छात्र के खातिर एक वरदान के रूप में बा। कागज बनावे में प्रकृति के महत्वपूर्ण योगदान बा। प्रकृति में उपलब्ध रेशा से, पेड़ पौधन के पत्तिन से आदि अनेको चिजन से काजल बनावल जाला। कागज बनावे खातिर रेशा के पीस के, ओकर लुगदी तैयार कइ लिहल जाला। ईह लुगदी ई के चौकोर साचा में जेमे महीन जाली लगल रहेला दरी के बढ़िया से फैला दिहल जाला। ओके दबा के ओमे से अतिरिक्त पानी निकाल दिहल जाला। ओकरे बाद ओके धीरे-धीरे साचा से निकाल दिहल जाला। सुखले के बाद कागज तैयार हो जाला।